Mi lari ado yaha jartungo bandu masin. Jartungo bandu boddum ta acchu sam. Ta acchu sam bandu ma beddan njamu terde ma satan masin.